Kua tembiporu, gato jeiva, jae imbaepuereyeye, kua oupi mbae ipoɨ gue, kua ikavi vaera oparavɨkɨ, jaeko liquido hidraulica jeivandive, öime ou ipoɨete oupi vaera, ikaviyae kua tembiporu